Nini mokol no mwthangna bagwi screen no belai khe naiyawui tongdi. Nini khorang no tẃiwi tongdi bish minit jora bish second jora bish feet ni simi khlaiwui manwi no nai di. Vitamin A C tei E kwbangma chamungrok chadi jesa khe carrot tei bwthai bwthairok. Salni rwngjak jorao UV ni mwngthai salni glass pholokdi. Pohor kaham kwrwi jarao porimani yakarwi tongdi tei screenni yakni belai kheno khárwi tongdi. Nini mokol dry wngwi tongkhe mokol ni bwtrhi phul di khaidi tei kwbangma jora blink khaidi. Mokol ni jwngjal no swkang no saimanna bagwi sapung khe mokol ni check up khlai di. Hamya wngmani thangna bagwi mokol hudi khlaimani yakni mwthangwi tongdi. Glass eba contact lens pogwui tongkhe abo no kwthar khe tonwi rwdi tei rwngjakma hai khe samlok khlai di.